إذا بختار قوة خارقة تساعد البشرية بختار التخفي، وإنت متخفي تقدر تسوي أي شي، وتدخل أي مكان وما أحد يشوفك، ولا يدري عنك، فما أحد يمنعك، ولا أحد يدري إيش سويت، كمان وإنت متخفي بتشوف الناس على حقيقتها، وما حد يكون شايفك.